شخصية عاشت في مصر القديمة، المهندس البنى الإهرامات واسمو كاي كان واحد من أشطر واهم المهندسين، عاش في زمن الملك خوفو وكاي ما كان ملك ولا كان كاهن، لكن كان زول شاطر وزكي وماهر ورسام شديد وكان بحلم أنو يبني حاجة تخلي اسمو قاعد زي الفراعنة ديل و لمن صغير كان بمشي يقضي يومو كلو في الورش بتاعت المعابد يتعلم من الحرفيين ومن الفنيين يشوفهم كيف بيقطعوا الحجار وكيف برفعوها والمقاسات والفنيات دي اتعلمها منهم.